Kini'hiaj ne' si 'hiaj 'ngo nej yuku lí, ni ba 'ngo ora ni nitaj si aran' ruhuo' si 'hiaj xuj mánj, run' bin 'ngo xuhue hiaj uche xuj hiaj aman' 'ngo kuman ni uche chiráj xuj 'na' xuj ni achii xuj ni nakuna' xuj maan xuj, tikaman' nne yichrá xuj 'naj riñan ne', ni nitaj si aran' ruhua ne' si 'hiaj xuj mánj, ata ranin ne' xuj, ni'hiaj ne' a'ngo xuku ru'huin 'ngo xutu nitaj si ninj xiñan' xuj riñun' mánj, nitaj si aran' ruhuo' ni'hio xuj mánj, si 'hiaj xuj huin sisi ta ba maan 'ngo rasun ará ne' katin 'ngo be', asi hiaj tá 'ngo hio chra nej, asi hiaj tá 'ngo sikoo si nihia ne' nej, ni 'na' xuj ni ya xuj, 'na' xuj ni atuj xuj ruhua 'ngo rasun utin' xuj, 'ngo sigún' nej utin' xuj 'ngo rasun aránj sun' nitaj si aran' ruhuo' ni'hio xuj mánj, a'ngo xuku lí si 'hiaj bin sisi ru'min 'ngo yaká, hiaj atúj xuj ruhua 'ngo ruhua 'ngo nne ni 'na' xuj ni nakunanj xuj maan xuj 'na' xuj ni anún xuj nichun' akuaj xuj, sani nitaj si aran' ruhua re' si 'hiaj xuj mánj, ta bin si 'hiaj nej xuku ta. Hiaj uche xuj ni hiaj tikíj xuj maan xuj ruhua 'ngo nne sike', ni 'na' xuj ni nitaj si aran' ruhuo' si 'hiaj xuj, si ni ruku ni kinihiaj ne' si 'hiaj xuj, ni ako 'hiaj ñún xuj ni ta'hui ñún' nahuin 'i ruhuo' kini'hio xuj, 'ngo ora ni 'na' xuj ni nitaj si aran' yanga' ruhuo' si 'hiaj xuj saj mánj, sani a'ngo ora ni kinihio' si 'hiaj xuj, ni ako 'hiaj xuj ni nano' xuj si cha xuj, ni ta bin ki'hiaj xuj ta ta ni ka ni'na' xuj.